komiði sæl og verið velkomin í

kynnum okkur sjósund í Nauthólsvík kíkjum á stærstu styttu í heimi sem var afhjúpuð á Indlandi og segjum frá vél sem getur búið til drykkjarvatn úr loftinu ég heiti Sævar og nú verða sagðar

fimmtán manns var bjargað úr flutningaskipinu Fjordvik sem strandaði við höfnina í Helguvík um helgina skipið var að koma með

sement frá Álaborg í Danmörku þegar það strandaði fyrir utan höfnina að vera strand þýðir að eitthvað stöðvist og komist ekki áfram þá er stundum sagt að maður komist hvorki lönd né strönd skip stranda þegar þau sigla óvart á eitthvað í sjónum til dæmis sker og sitja föst það þurfti að dæla eldsneyti úr skipinu áður en það yrði hreyft það er gert til að tryggja að það leki ekki út í sjó gat kom á skipið vegna þess að það liggur utan í

grjótgarði við höfnina þá lak sjór inn í skipið og það byrjaði að hallast allar björgunarsveitir af Suðurnesjunum og nokkrar af höfuðborgarsvæðinu voru kallaðar út um nóttina aðstæður voru erfiðar þegar björgunarfólk kom á staðinn því það var myrkur og vont veður einn þeirra sem

úr þyrlu til að bjarga mönnunum um borð slasaðist lítillega en björgunin gekk mjög vel að öðru leyti allir fimmtán sem voru um borð voru

í öruggt skjól en það er sjaldgæft að svona mörgum sé bjargað í einni aðgerð undanfarið hafa margir þurft aðstoð vegna ofkælingar eftir sjósund í Nauthólsvík sjósund verður sífellt vinsælli útivist og hreyfing það felst í því að dýfa sér í kaldan sjó og synda fjöldi fólks leggur leið sína í Nauthólsvík til að stunda það nokkur hundruð manns gera það á hverjum degi en fyrir nokkrum

árum voru það bara nokkrir tugir

og margir að taka sín fyrstu sundtök í sjónum það getur verið varasamt og því þurfa allir að fara varlega sérstaklega ef þeir hafa ekki prófað áður það er ekki mælt með því að vera mjög lengi í sjónum í einu hæfilegt viðmið er tvær mínútur á hverja gráðu sjávarhita þannig að ef sjórinn er til dæmis þrjár gráður ætti fólk ekki að vera lengur en sex mínútur ofan í það er líka mikilvægt að vera vel hvíldur og búinn að borða fyrir

er líka sniðugt að fá góð ráð frá

ekki átaksverkefni það er gert af ró og yfirvegun og farið eftir ákveðnum reglum ef ef fólk gerir það þá fer allt vel hæsta stytta í heimi var afhjúpuð við hátíðlega athöfn á Indlandi nú á dögunum styttan sjálf er hundrað áttatíu og tveir metrar á hæð hún stendur á fimmtíu og átta metra háum grunni og er því samtals tvö hundruð og fjörutíu metra há það er jafn hátt og tvær og hálf Hallgrímskirkja styttan stendur við borgina

í vesturhluta Indlands og er af stjórnmálamanninum hann var áberandi í baráttu Indlands fyrir sjálfstæði frá Bretlandi árið nítján hundruð fjörutíu og sjö

það eru ekki allir ánægðir með þessa risastyttu sérstaklega vegna þess að það kostaði jafnvirði næstum fimmtíu milljarða íslenskra króna að byggja hana ráðamenn binda vonir við að styttan hafi mikið aðdráttarafl og laði daglega að sér fimmtán þúsund manns hefur vakið mikla athygli í Víetnam en hún getur framleitt vatn beint úr andrúmsloftinu þessi vél í borginni Hanoi vekur örugglega mikla lukku meðal

hún getur framleitt sjö hundruð lítra af hreinu vatni á hverjum degi það gerir hún með því að safna raka sem er í loftinu og þétta hann síðan er vatnið hreinsað og sett í glös vélin er útbúin þremur tegundum af síum sem sjá um að safna vatninu og sérstakur hreinsibúnaður

gerir það drykkjarhæft fjölmargir lögðu leið sína að vélinni til þess að svala þorstanum vélin er tilraunaverkefni og verður á götum Hanoi í mánuð ef það gengur vel verður hún prófuð í fleiri borgum og gæti verið leið til að veita betra aðgengi að hreinu drykkjarvatni í framtíðinni hver veit

fiskveiðum undan ströndum Ítalíu lenti í óvæntu atviki nýlega þegar hann synti í flasið á stórum hvalháf er stærsta fisktegund í heimi og getur orðið allt að tólf metra langur en er sem betur fer ekki hættulegur mönnum kafarinn kallaði hann forvitna

og synti með honum í þangað til risinn hvarf í djúpið aftur